Zava-dehibe aignan'olona satria refa sisy aigny zagny anao de fa ohatra e fanahinao fôna zany ankeny de mirenireny akeny s'itan'olona anao hoe karakory, de ake koa nefany a igny no ahafatarana anao igny mamaritra anao hoe, ay tena ianona arô iny ry anona arô igny de <hesitation> aigna koa sy agnanampiry fa refa maty aloà de maty zany ny si any.